Barbecue kaham khe khlaina bagwi kaham khe samung tangwi tei kaham khe marinade eba rub khlaiwi swkang khlai di. Yokpramani no thik khe wngwi rwdi tei gamjokguis no swkang swkang wngwi rwdi abo bai latha wngwi manliya. Borok kotor wngna bagwi kok kwchar tung bebohar khai di abo bai khe chámung cháui mano. Paithakni ni jorao sauce bai baste khai di abo bai khe wngwi thangnai. Juices tongna bagwi bahan no thwngmani ulo lenglama rwdi. Hoko numgmung ni bagwi juda juda buphang ni chips bai chaithokmani khai di abo bai khe kwtal thokmani tubu di. Saabar wngmani belai nangkukmani kok <noise> tamni hwnba <noise> salsa khe thwng khe kwchang wngwi mano